Sutu'timeren ikite makaweng ara'suwa'ne kite mang manilow wawiney ore'wuwaney to'tu tungar-tungare suwa'ne pakwengan kite sep ara'kite teara'mamile kapiale kite makatupile to ara'suwane poumanku teara mosulusi sukare kennen kite sep su'oras ne'ti'i rakel wawiney ore'muaney tu tiara mo susuluy supuwiaien kite su'oras ne'ti'i rakel wawiney towi tamei-mai teara sikin waten wi' mangingsor ngingsor maia towi'wawukan te'e wawine a'ta yamangana mo'ore nowahe moaiheren ore'one moanei musti pilen makoto kite tiara makompak Towi'wawukan ore'one sawa kaneren to mahi'ha ara'kite nakatupile to'wahe na'apa tomajadi su tana'kite rapuanne wi'tamai-mai wi'mutata ondei wumunanayang hape ore'sawanne wi'mutata ondei mayutowi manganginsor ore'iseka maiha na'apa tomajadi sitanak ing'kite ore'le kite si anak he nak anak te'e musti papakan anak te'e musti sikolan te'e leni ore'kite si'te temeren kite makaweng pileler to tunga-tungar makoto tiara toku tohuha hurang makatonpile torumpilaken te'e leni pakayummaku sikite pakusan ara'su'ene sute timeren makaweng mamilele tou tungar-tungar Saran ti'i